Kôa fa ràha man̈ena vilezin̈y ndraiky, ten̈a ny malaza: jembe, io zain̈y tsy mila koran, tsy mila ràha ino fa kôa fa ti-hivelively fa izy edy e. Avy iô batery zen̈y ndraiky mila jiro, batiry avy iô amin'zay tamboro zay zao ny haiko amin'ny ràha vileziny.